Ta' mduxni re thila' na antes deke tuxtir' ixniba', na ndyenta' ma' junt' nxubi re ma' mbay na na nabana' nyobma'zipta' lugarna ncholma', taja' nemke ma'dina' ndama' lada lada tamod nbesma' entre reta ma'.